Sehil am, so tawi aɗa yiɗi wonde neɗɗo laaɓɗo, juɓɓuɗo nder galle, kala nde pinɗa, a feewnan suudu ma haa feewa. Kaake ɗe fof ndenndina ɗe, peewna ɗe. Ko tumni fof, laawƴa haa laaɓa. mbasaa noon oppude haa heewa. Kala ko dirti, waɗtu to wonnoo. Kala ko tumni, lawƴu. So heewi tan, a aaman. Ko noon sa waɗiniri seeɗa seeɗa tan, ha yiyan ngoɗa neɗɗo laaɓɗo, neɗɗo juɓɓuɗo.